Iho este chite, iho tukue china iho tu kue vidii iho este manzana iho este piña iho este, este vii este tuñeo iho tuu kue limón iñanru tuu kue limón iho este tuchi iho, iho este xha'a iho este njuajina iho kenro naranja iho guajuu nakenru nduu kue china iho este este tuneo njuru kaner techuu nduku chi huajina iho kertuu.